To zi bvwo ka̱ram kaa̱shei, karam ka a̱ ba bashong a̱ ba bu nkyang abu shei swat a. Amma swat banyet, swat bajju, swat nnyya ya ya da zi yin swat ni, ku byyi kpintin ba̱gu̱ngang u swat kapfun na. Ku̱ zi wwon swat nnyyai ya, a̱wwo u pyem bu yada nkyang a na n naat ni, zi ni n tat ba so kpantun swat yada bajju ba, ba n swat ni u ka̱ram ka̱pfun ka, a̱ yet zi ni brang, a nji swat a kuryi zizrak ka̱pfun ka. Kot swat nnyyai a yin yet nyyi swat bazizrak. Swat nnyyai a yin yet ya da cicong a̱ying zi ni n dyi a̱gbodang a̱yin u ku ryi shi nu ni. To kaptun ka <hesitation> swat kapfun na a̱yaan a̱ cyang a̱yaan a̱n yei kyang ba. So ku̱ zi bra̱k bu tukai swat nnyyai nji a ba mi, u bu tyyi u swat ka̱pfun na, ku ni za ryi ya kason rau ya da zi n za ka̱son ni. <hesitation> Antyok bajju na a yin swat ni? To <hesitation> ni na̱ n swat ka̱pfun? Swat antyok bajju na bvwon ba̱gu̱ngan bu ya da zi n swat u nom kapfun na ni. <hesitation> Nnyyai ka bag yin cat ba̱njat ntsang ba. To a̱ ryi ku̱ zi ba bu swat nnyai a, swat a̱ntyer ba̱jju na bu rot u nam kapfun na tsang ji zi n da̱n ni to a ryi tsang ji zi ywani, a̱ ryi konyan na shya tsswa nda. Yauwa, swat nnyya a, swat ba̱tyyi u yet a̱yin a cat ryi kyang a bvak a̱yim ba, se na̱ ma̱ cat di bvak nu. Ku̱ zi ba mi unom ka̱ptun na, nkyang a na wa n dai ni, ko konga, a ni kwan di bvak nu, a̱ cat ryi an bvak a̱yin ba. To a̱ni ryi zi rai, so swat nnyyai ya byyi kpuntun ba̱gu̱ngang, ku ni byyi kpuntung ku̱ zi ba ba̱ nkopa u nom ka̱pfun na. Ku̱ zi wwon ba nom kapfun na ku naat dani yada ku naat ni zi brang ba yada swat a ku yin dyi nnyyai kani, to zi ni hwan, zi in hwar ba̱ za̱gak kayaar ni ni. Rai njit a kuma di ku ni tyyi ba so swat a ba yin swat nnyyai ka ni. <hesitation> Ku̱ banyet a swat, ba ru̱ ya bra̱ng, a̱ kap dung ku̱ dikwoi yya, dihnam wani bu dihwam wani ba nat a sikap ba si kap wani kapfun, a̱wo si kap wani kantsan ku̱ ka̱ram ka bani n ak yak a̱ya a̱jya kuna ba̱ra̱mi ba ru nyya. To swat, nnyyai ya yani, amma swat kapfun na Jing nkyong a̱ya, so swat nnyyai a ku̱ zi ba ba̱ nkpa u̱ swat ka̱ptun na, da yake har zi wu byyi nkyang a zi drok n yya nkyang zaa ba̱hyom ni. Ku̱ zi mon bvak, zi ni rai ra̱u yada zi n dai kapfun ni ku̱ zi brang yada ba yin swat jujju ji nnyyai ka ni, ku zi ba ba swat jyya na nnyyai ka bu tyyi kapfun ka to zi nnwak ba̱zzun ba̱gu̱ngang. So kin ni byyi kpuntung zi hywa swat nnyyai a zi ba ba̱ nkpa, swat bajj na zi kpo tyyi an pfong u̱ swat kapfun na ko da shike nkyang a̱ shei ni, ko da shike nye ka ka̱son ba ni, amma zi n brung kyang njit zi yet ni ba, zi n brung bu yada zi yi yya ni ba, zi n brung bu yada zi yin swat bu bayaan ni ba. Ku̱ zi brung nkyang a̱ya n nwwa pyyen, a̱nyyi a̱ naat kapfun ni zi ni n tat ba. Swat nnyyai ya ku tyong dishishik. Kyang a swat ka̱pfun na ku dam ni ba ku yeni. Kuni byye kpuntun ku̱ zi ba bu takaɨ swal nnyayai aya bu tyyi u swat kapfun na zi tyong dishishik, Ko ni ku ni n dyi, kyang yet a̱shishik ni a kpo tyong, rot ku ni tyyi a si tyak ansham ba. To ku̱ zi yya ami, swat nnyyai a byyi kpuntun ba u̱ swal kapfun na kuma ku byyi kpuntun nji, se dei kyang a za ya dituk u ka̱ba̱ta ni nkpa yet <hesitation> zi brung swat nnyyai ya, u ma sook ba swal kapfun na, ba̱ klpa zi tyyi a̱zanson, ba a̱yun nu a̱bvo hwa ni. Ba̱ju ba, ba yiu swat myyai kani, zi mu yyit yyit nkpa a̱mi n byyi zi n naat, nya zi naat, zi byyi a̱yin nu a̱ kwak ku ke zi naat ba, ke zi cat si n tat a ba zi nu naat ba̱ tai so swat nnyyai ya byyi kpuntung ga swat ka̱pfun na, ku̱ du̱ zi wa a̱ssi u̱ tun swat a bajju ba, ba yin swat nnyya kani awwon u̱ hywa di zi ni naat bo nyyi kapfun na ba. Ee zi bvwo akwai nkyang zaa na bajj ba, ba yin yya ba bu ba bu tssup a, ku zi me u ryi na tyyi ba uyemi kam zi drok u na̱ tun sak a̱zigak. Ammai aku ai nkyang zaan na bajju ba, ba yin yya ni, duk bu tssup a na yet ba̱gu̱ngang nkyang a̱ya nna a̱ni myin zina tyyi u̱ swat kapfun na rot na byyi kpuntun ba̱gu̱ngang. Kaptun ku a cong azinyen si mon bu ka̱bawon, ka cat na yrik a̱ rot, amma nnyyai ka, a̱ masu ba, bu ka ya ni a kan shek, a ryi swat nnyyai ya zemi ku byyi kpuntun n swat kapfun na, yakamata zi ba mi kapfun. Nnyya ka ku a̱yin a̱byyi kawau ba. Awumba a̱ru̱ sook kawon a̱ ku ryi ka ku kap to uyemi bvu u shyi kapfun ba. To kuni byyi kpuntun ku̱ zi bra̱k bu taka̱i swat a̱ya. Maimako ma ka̱pfun ka ma a̱wumba, a̱ wa kun a̱wu̱mba di zot, ni n ni n yya n ni brang nde ku wu yet kyang dimrang. To a ryi zi kai swat nnyyai ya wwon, a̱wwon u̱ mu nwwa bu tssup swat kapfun na, nyyi na ba <hesitation> lallei ku si wruk ba njit u diniya na, ba zi nwwa ni ba. To swat nnyyai a ku byyi kpuntun ka̱pfun so ku̱ zi brak bu swat, so ku̱ zi brak bu swat nnyyai ya, yada ba̱jju ba ba yin swat ni, bu tyyi u swat kapfun na, ku ni za brang, u za ryi tsswa nda. Ku kyang ra nnyyai ka̱nkrang a̱ru̱ tung, a̱ tun ka̱nu mba a̱ wrak, a̱wwon a zzu shan. To na zi swat ba̱tai zi brung bu swat a̱ya. To yakamata zi ba bu taka̱i swat aya bu tyyi u̱ swat ka̱pfun na, zi gu̱ shya ya ka̱son, to ku da n shyi a̱ni u̱ bra̱k chicet chi nnyyai kani, a̱shirshik nkyang a̱ni, a̱ na, a̱shirshik u̱kyang a̱ni zi aygn ko ni da na u shyi a̱mi ba kot swat a dama, a̱yin a̱n syak kyang sujwa ka̱nkrang ba. To ka̱ptun ko mjan a̱ yya batai. Nnyya ka a̱yin a̱n syak kyong hywa ba̱nyet nu ba to ka̱pfun to kapfun konyan yya la̱tai Noyyai ka a̱ra̱mbyring an syak kyang hywa a̱nityok nu ba amma ka̱pfuni konyan a yya ba̱tar. To zi byyi, yakamata ziyya a̱huhwa ba bu swat nnyyai a̱, nyyi na yet nyyi bayyu ba, ba yin swat ni, bu tyyi u swat ka̱pfuna ku zi shya tsswa nda, na̱wor njit a a̱ni rai <hesitation> ka̱nkrang njit ka a̱ni rai. Kyang za bvwui ba̱gu̱ngang ni yada zi kai swat bajju na wwon ni, wwon u mu nwna bu tssup swat ka̱pfun na. To kyang a za bvwni ba̱gu̱ngang ni kuyemi. Zi shi bu ntyyi rya, ku̱ zi yya a̱nni nkyang a ni yyi u tyyi a̱tsatsak.